கலையின் நோக்கம் சமுதாயத்தில் மக்களை ஒன்றிணைக்கும். ஒரு பாலமாக செயல்படுவது ஆகும் கலையானது. மனிதர்களின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த. சமூகத்தின் காட்சிகளை பரப்ப மற்றும் மனநிலையை. ஆராயவும் பயன்படுகிறது இது சாதாரணமாக ஒரு. கலைஞரின் கற்பனை மற்றும் வாழ்க்கை அனுபவங்களின். பிரதிபலிப்பு ஆகும் அதன் மூலம், பார்வையாளர்கள். அந்த கலைப் படைப்புகளில் உணர்ச்சிகளை. பல்வேறு கருத்துக்களை அல்லது சர்வதேச விடயங்களை. உணர முடியும் கலையின் மூலம் சமுதாயத்தில். பொது கருத்துகள் மற்றும் விசேஷமான விசைகளையும். பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். இது சமுதாயத்தில் ஒருமித்த. அடிப்படைகள் சமூக மாற்றங்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்களை. உறுதிப்படுத்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த கருவியாக உள்ளது.